കന്ദേ ഛാതോത്തു ഗു ബേഗ ബേഗ അപിന അന്ഛ ഥിന്ദി। കേലവ ഉന്ദു ഏഇത്തു വന്ജിനേ ഥിന്ദി പന്ദ ദോസേ। ദോസേ ദ ബന്ദ രത്ത കദേ ദിന്ദ കന്ദേ കലി। മൈഥിന്ദ യാ ഉന്ദു രദ്മുജി നിമിശോദു വന്ജി। ദോസേ ആദ്ല അപുന്ദു മുകുന്ജി വരതി പന്ദ ഓമേലേത്തേ। ഓമേലേത്തേ രദ്മുജി തത്തി കലദുദു മൈഥുദു ബേഗല। ആദ്ല അപുന്ദു ആദല തിമേ പോപുജി കലിഅ ഇക്കു തത്തി। ബോദ അപുന്ദു തനോന്ജി പന്ദ സജ്ജിഗേ സജ്ജിഗേ ഗുദല। ജിരവേ, നീരു, സുരു തര്കരി, ഏന്നേ മൈഥുദു। മല്ഥിന്ദ നല നിമിശോദു പതു നിമിശോദു ആദ്ല। പോപുന്ദു ഭോക ഇദ്ലില മല്പോലി ഇദ്ലില ദോസ ദലകനേ। ബന്ദ രേഅദ്യ് ഉപുന്ദു അവേന് കലി പിന്ഗനിദു മൈഥുദു। ഇയേര ദിന്ദ ബേഗ ബേഗ ആദ്ല പോപുന്ദു।